احب العب لعبة كلمة سر مع اصدقائي، هي لعبة تعتمد على التفكير والتحدي، وكنا نقضي وقت جميل جدا وقت ممتع واحنا نحاول فيها نحل الالغاز، <hesitation> نحب المنافسة ونستمتع بالافكار-بالافكار يعني الجديدة، وهذا يجعل الجو دايما مرح مضحك.